Kume, ku vel, kun, ferr pa'at, peme, ferr me kun ferr tit, pa'at me ferr, kakpa'at, ɓakume ɓavel, ɓakun, ɓaferr, ɓapa'at kakapa'at ba peme, ba ferr me kun, ba ferr tit, ba pa'at me ferr, ɗɨk, ɗɨk kume, ɗɨ ku kuda kume, ɗɨk ku kuda vel, ɗɨk ku kuda kun, ɗɨ ku kuda ferr, ɗɨk ku kuda pa'at, ɗik ku kda peme, ɗik ku kuda ferr me kun ɗik ku kuda ferr tit, ɗik ku kuda pa'at me ferr, ɗik ku kakapa'at, ɗik kume ku kakapa'at ba kume, ɗk kume ku kakapa'at ba vel, ɗik kume ku kakapa't ba kun, ɗik kume ku kakap'at ba ferr, ɗik kume ku kakapa'at ba pa'at, ɗik kume mu kakapa'at ba peme, dik kume ku kakapa'at ba ferr me kun ɗik kume ku kakapa'at ba ferr tit, ɗik kume ku kakapa'at pa'at me ferr, ɗik vel, ɗik vel ku kume ɗik vel ku vel, ɗik vel ku kun, ɗik vel ku ferr, ɗik vel ku pa'at, ɗik vel ku ɗik vel ku peme, ɗik vel ku pe ferr me kun, ɗik vel ku ferr tit, ɗik vel ku pa'at me ferr. Ɗik vel ku kakapa'at, <noise> ɗik vel ku kakapa'at ba kume ɗik vel ku kakapa'at ba kun, ɗik vel ku kakapa'at ba ferr, ɗik vel ku kakapa'at ba pa'at, ɗik vel ku kakapət ba peme, dik vel ku kakapa'at ba ferr me kun, ɗik vel ku kakapa'at ba ferr tit, ɗik vel ku kakapa'at ba pa'at me ferr, ɗik kun ɗik kun ku kume, ɗik kun ku vel, ɗik kun kun ku kun ɗik kun ku ferr, ɗik kun ku pa'at, ɗik kun ku peme, ɗik kun ku ferr me kun ɗik kun ku ferr tit, ɗik kun ku pa'at me ferr, ɗik kun ku kakapa'at, ɗik kun ku kakapa'at ba kume, ɗik kun ku kakapa'at ba vel, ɗik kun ku kakapa'at ba kun, ɗik kun ku kakapa'at ba ferr, ɗik kun ku kakapa'at ba pa'at, ɗik kun ku kakapa'at ba peme, ɗik kun ku kakapa'at ba ferr me kun, ɗik kun ku kakapa'at ba ferr tit, dik kun ku kakapa'at ba pa'at me ferr, ɗik ferr, ɗik ferr ba kume ɗik ferr ba vel, ɗik ferr ba kun, ɗik ferr ba ferr, ɗik ferr ba pa'at, ɗik ferr me pa'at me ferr, ɗik ferr ba peme, ɗik ferr ba pa'at me ferr, ɗik ferr tit, ɗik fer ba <hesitation>